Magnano ako gn'aminay agny zany sy misy frezy aloa gn'aminay gnagny mahakasike fruit za zakaiko za zao da amignagny koa sy misy poara fa e mahakasiky e legioma zany choux flera, brocolie io zany sy misy aminay gn'agny satria mety tany manara angamba e mety aminazy io.